Ireo fizarana samy hafa hita amin'ny elo dia misy ny atao oe taohany izay hitazomana azy, misy ko ireo sampasampany izay mitoerana mi- toetra eny ambony taohany eny ary koa misy ny tady famatorana azy rehefa ho entina tanana izy fa tsy tazomina amin'ny taohany.